أول خطة في تفعيل كل الأنظمة، هوالدفاع على الأرظ، وبعدين نستخدم تجنيات <hesitation> متطورة، لصد أي كائنات <hesitation> فظائية بالتعاون مع الناس- مع <hesitation> الناس في أفظل- بأفظل العجول البشرية، والربورتات علشان نجدر نوجف الغزو، ونحمي كوكبنا من أي <hesitation> هجوم أوغزو.